Bueno este än nkonocetzäkpa't pichucalco es es tierra caliente, pichucalco todo este ixtacomitan, todo jenä puro tierra caliente, ya de yäki a de rayon a pueblo nuevo, rincon este puro frio, y ät ngustatzäkpa't ja'k ijtu yä'ki por que por que es tierra frio y este en pich este por que otro lado ntatä nu'nhäpya, y jenyajkätyi.